La ku iä e kóó’ dsa e jmóó dsa mó re fáá’ra jö, xa sarten, xa sarten e xin sartén tɇɇ’, sartén e kóó’ dsa e xöö dsa kö mý jñóo, e xöö dsa kö my jlýy, e xöö dsa kö too, e jmóo tá’ kö mó kapii’ re fáá’ra jö, e kóó’ dsa ma re kóó’ dsa kö sarten, jö to xa ba jý e ñóó iá kö’, iá ñí, iá ñí re fáá’ra jö o iá <hesitation> iá my guóó’ kö’ e ku ‘nyy la jyn dsa i xen julöö, ia kiee’ dsa ju löö fá’ tá’ dsa e náá’ <hesitation> e náá’ ii kóo´’ tá’ ejö, xen dsa i soo mý iá my jñóo xen dsa i soo cafee, xen dsa i jmóo kö mó jmýy’ re fáá’ra jö e ñǿǿ, ejö e kóó’ dsa my iá ñí kóó’ dsa e ma re ti e jmóo dsa ejö, xá ba iá kóó’ kö’ ia e kóó’ ga bii ga re fáá’ra jö, ekóó’ dsa ma re ti kö my féé’ re fáá’ra ejö sóo tá’ café kö’, sóo ta’ lajy xö, la jy jmýy’ sóo tá’, xen dsa i <hesitation> i jmóo my löö ä’ jo ñí kö’, jó ñi bee’ jó ñí jló jö ñí, ejö ii e kóó’ dsa lajy e xin ejö.